Xana ku nunu nunu, ku nunu nunu xa'a no ni nruku tu nguano damanú, nooo ni xakuin no nguanó damokuando no nu, dama kandoyo ni'í <hesitation> no kua no dini ka'í nunu no ndí hen oño dení nandano nunu, ho ni naxió ni ku kuiá nonoté espejo ñuku xa'a kanú, nandiyo kano dani nuni tiú kuano no dikinó né tió nguanó no daxa dión ni ku ni nru kutu, na nrini kida nu ngueno xanakeno nreni kuinó xanguaxakutandó xakan nú uxa xhenixu kuana daneñaxi xhinó no no tú nguanyi yitó ni nruku tunguanó ho ña ni duku tu nguanó tuxeñio. <noise>